أحب السفر يعني بالدراجة خاصة يعني إذا كانت المسافة جصيرة، أستمتع بالشعور بالحرية والهواء الطلق يعني اللي يجي على بشرتي، وكأني يعني أكتشف أماكن بشكل مختلف، لكن إذا كانت يعني مسافة بعيدة أحب السيارة أكثر، لإنها راح تكون مريحة <hesitation> أما القطار ف <hesitation> فلكم يضيف يعني جو خاص للسفر، كل وسيلة ويعني ولها سحرها الخاص فيها، وإنتي أي وسيلة تحبين?